Nueva zelandape ñavaeta má embutidoreta kua oyeapoko so vesagui jare oyeapo surepegua omboyeareta jevoya ndie jareperejil jokua joureta tëtäguasu iarete oïyave jaeramiñovi ñave supe jevae jaeko tembiu principal tëtapegua